Ana agder ma, mh

Karni al futu garaya kan sia, baada ta dusuman ta sana ta elf wai tisa mia wu eh tisa wu sebein anas abidu garaya, asede garaya kwesi, anas milan agara lakin kidima ya sia.

Al bukun endi ayan de bes gi jere fi mustashfa giligo dawa gwam mon gi ligo dawa gwam ma anas al fi gerib to kulu, anas kan bes o ligo dawa gwam o jere fi mustashfa, ayan de gi abus raba.

Hatar gi kun kebir zaidi ,kalam ita aruf ma kirta mun ya gi rua tumiya, uwo endi ayan sunu, gi kun hatar kebir zaidi kalam wai gi tala fogo HIV AIDS ,tan agder kun fogo ayan barau barau

Fi akhir te asubu, ana endi te seli, ana endi te kutu yal tai falta, an wonus momon adab te nubi, mila te nubi gi kun jede, kalama tena gi doru jede

Aja al angiso gidam kan ana gum min num awlan ana gamsuku wudu ana seli an kalas salati subuhi, dukuru ana so azkari kan an kalas azkari dukuru ana abidu so kidima te be je nedif juwa, nedif midan, nedif saana dukur me rakab.

Ana agder ma

Ya luguma mula samaga me keema.

Ayi ayi aju uwo zaidi banaa kede ruwa fi madrasa kede umon ligo taalim kalam umon ya gi ja alim yal al dugga al mon gi weledu kalam gi kelem taalim ta aulan gi tala min mama asede aju nas banaa kede alimu umon zaidi, futu yal al dugga.

Aju kila shar ,kan namna fi aju kila shar, kanma gurua soo mara wai fi shar , kanma gurua soo mara tinin, talata au arba fi sana , arba fi sana.

Ana agder ma

Ya dor almon jibu kazi mo mon gi gus anas kede ruwa fi so kazi te raba umon.

Ana agder ma

Mmm kalam taulan mon kun mon gi kelem ne yala saa kul rokum fi madrasa, rokum fi madrasa rokum fi madrasa, te tinin kan kala yala de nyereku de rua omon gi jaa omon gi soo follow up omon gi check nyereku de rasul tasil fi madrasa de wala uwo rasul maa, te talata gu wedi noo requirements al aju uwo fi madrasa kan ja book, Kuru an ,yasarna ma galam ta katifu

Akil al te vitamin B,vitamin B al fogo nas fulu, al fogo fulu

Ana agder ma

Aju azol gi rua fi diktar fi check uwo mar geri talata fi shar, kaman gai fi bakan al nedif Kalam te nedif bakan kaman bi awun ita

Kizunguzungu Kan Kun milan, te gi masi siya te gi fataraan ma tam gelba.

Kalama ta so Al Ina endi ta so Bess ya kutu uwo falata kelem nauwo yala kede uwo ruwa ruwa fi mustashfa. Yala kan uwo arija somolin ja saan

Ina endis te wedi, te dawa dudu ne ya ne nyereku , dawa dudu de na endis te wedi ne fi yal al duga, yal al duga al min, al yal ab duga, lakin ina endis te wedi ne omon bada sha, dawa de wai bada shar talata.

Kalam al mon kutu je sokol taulan ya liju gal fi garaya

Ana je binia Nubi mariya Nubi ana endis lebis tai, ana endis te lebis kurubaba, ana endis te lebis kanga tai, ana endis te lebis gemis tai wu ana endis te Kati ras tai wu ana endis te kun nedif saa kila saa

Raba umma tena, raba umma tena ,yal tena agara, nusuwan tena gi soo kidima barau barau ,ma ida

Ayii

Aju bes akul seme, me soo me exercise sia sia, je masi, asurub, asurub moyo milan, asurubu, asurub moyo, me masi masi ,me akul seme, me num seme

Akil al kan marakab aju gi Kati ,akil al kan neyi je kiyata gwanda ,kun uwo falata te kutu fi jua bakan dulu

Ta alim saadu anas fi soo kazi, anas kul gi gum minsub mon gurua soo kaazzi

Aju ke omon gi checki nafsi tomon, kila mara, wu aju ke omon gi lim badu me nusuwan ,tomon, kede mon ma sul zaman towil kan mon gi lim badu ma, de kul ya gi sababisha ayan

Youminde mma gi nenzil wara badu, agder nenzil mara wai fi wiki ama mar talata fi wiki bes jede, uwo mma gi nenzil wara badu youminde.

Kila bada dekika ama kila bada saa, lakin gi depend, te soo sun zaidi, te tala fi mustura kasul ida, te tala fi akunus midan kasul ida, te tala fii soo kalam tan kasul ida bes aju ajol gi kasul ida saa kul fi abus ayan

Nuswan wadin rujal aju wen naumon maa sente ta akul gi sibi umon ma jiyan. Haya yal banaa milaan amil amili umon dukuru rujal de ama yal wele de aju awunu maa yal banaa de gi sibu umon jede ma yal de jede.

An gi wedi ne nyereku tai dawa dudu ,bada shar, kila bada shar sita

Mulila kidima gi kun seme ma kalam anas kul gi kun fi alis ita kila kalam taki kun batal ne anas ya fi jede aju keta gi kun kidima taki

Kila mara kan ta gi rua soo aja aju ita kasul ida, kan ta gi rua rakab, ta kasul ida, kan ta tala fi choron ta kasul ida, kan ta gi rua adul akil ta kasul ida, kan ta gi rua pakwa ta kasul ida, ma bes ,mara milan

Ata te gesim sokolin ta binafsi je kirta gi jib ayan, je ayan te silim, ajol naade kan endi, obi wedi neeta, ligo tom tumiya kirta ya wai me uwo

Yani, loun ta uganda, loun ta uganda fi talata, fi aswed, fi ahmar ma kurukum

Ahmm akil al ana gi fadhilisha ya luguma, ana kan guruwa rakab luguma de ana gi kasul laala de nedif, ana kutu moyo nedif fi laala, ana wala narr ana kutu fi ras naar, moyo furu, ana kubu degi, ana sutu luguma , ansutu luguma ,ana sutu luguma ,ansutu luguma ladi luguma nigitu, ana kub fi siniya, aya, ana kutu birisi, angen falata, ana akulu luguma tai de.